He punahele loa iaʻu ka ʻīlio Hawaiʻi. No ka mea, he ʻohana ʻo ia i nā kānaka, mālama pono lākou iā mākou, a aloha nui i ka ʻāina a me ke kai. ʻOi aku ka paʻa o ka pilina ma waena o ka ʻīlio a me ke kanaka ma Hawaiʻi, no laila aloha wau i kēlā pilina aloha. A aloha wau i nā ʻīlio, keu hoʻi i nā ʻīlio Hawaiʻi.